अपे आप में बहुत रिचे दिवर्सुवा और काफ़ी ज़्यादा रूटेड है। अपाये इतिहास में जे अपने इतिहास तेयि जाको कल्चर बणो है जी नईये के जामे कऊ दूसरे देश ते कल्चर लायोय। जैस्स के कनाडा ने जो है ब्रिटिश ते लायो है ऐस्सो नईये जाको जाको जो है अपाये आप ईअर बाय ईअर एवाल्व भयो है। कल्चर जाके कल्चर में खेल एक नंबर पे आनतुए न्जा जो है रग्बी क्रिकेट सॉकर खेलो जानतुए। और साउथ अफ्रीका ने दो हजार दस में फीफा वर्ल्डकपु ओर्गेनाइज करयो। और जाके कल्चर में म्यूज़िक एंड डांस बहुत बड़े मायने पे आनताये बिना म्यूज़िक और डांस के जे कल्चर एक्ज़िस्ट न करैगो।